Për pulidé 'na fnestra ën pìé ën stras, bagné lë stras cun ën po dë detergent, pasé lë stras s'la fnestra e dop pìé 'n'autre stras sech e paselu s'la fnestra për süè